Kamaa ende sa vɛ ezam enje eze fyei ezam nje saka mat mbi dee, mbi ke ba go ensok ezam ezam ezam ezam ezam akwai egya nu onyi nu ezam shine ezam nusu ya nje no ba <noise> ewe egya eze amma musu ku ciya efan cecet fai kaii ewe egya ebebe domi no ocuk a yaa owe nu owuyaaa na mu go sa vɛ osak yen a geraŋ a shaŋke oceda a gya kpo amma mu iya musu ya oyɔwenci acɛ wa ze yen ageraŋ a shaŋke obe mbe agya sobo de enshe aga sobode a kpo to musu ku ciyta amɛk, nyi ne egya sana ve ewe ezam kama ambe adan nde mbisi fɔt ba go naje zabe mbe acɛ a fu na mbe a ba har mi set mi mat. awɛ mi ma ekatara banza gboratɔ banza gboratɔ nga wa anyi ne ma ba kama na amɛk ende mbi si ba go de a eni ada mbi duka acɛocampe ezampe sa ba azampe din ocɛk a kpase ni a teke asa ai onacɛ awe ne ejut ma ba se ka go ovɛ efu aga a je kewe a fu ocɛ a ba ba se tare nu eni osaku wa je set teke aa wani kaza kaza ema ebwoma kaza aa amma de ele ne nuya anet ebwat wa kpaa ebwoma amɛ ekyɔɔ emɛ etɔndat To kuya yowenci acɛ na asako gabakida musu ya ne ko oŋee na oŋwaa ebebe si we ejut ni ko oŋe na oŋwaa a sakɔ na ka ŋwaa acɛ mbɔ naka ŋwaa, to kama misali a ce nyi ne wa cii yuca samu eze ni eme asuu aa eni shi we ne eze ekatara gabakida ekarataba anyi kama eni ba eni we onyi oze sa ba ede aŋa mu wa kpaa avɛ enje ne wa waŋa agon-go wa kpaa avɛɛ anje ne wa furu ombei wa kpaa avɛ nje ne ocɛe anyi kua sa ka ba sa kpasa mu ovɛ egei ba, to emu su set ociya onyi saba je kpaa naya kama habaa ema mi gishi enko ocɛ onyi oze, se eme amek saŋa ba ede aŋa, ŋa ko awa onyi oze eni ko ecibi set to enw osakɔ emu su ze ni eji ba eni ocɛ wa gishi nara avɛ okpe suku sat wa mwet oncu bete amam a kpaa oŋke egya je naa se to ka gani ezam sa ve ocɛmu sa furu ombei ko kuwa ocɛ mu sa kpaa oŋke agye naa se eyabori ni ba to ka gani ezam anje mbi si nyina anje ezam ba amma musu ku ciya kaama iri ezam enje endaa sana kpaa ezam enje daa mbi sini nyi nan je ndaa muje ya ambe yuwenci eyabo sa we ede aŋa mu ya wa disi se set kpɔtɔtɔ amma eyabo mbe mbe mbee me sama embe yuwenci ayabo be rige mbe ekpaa ezam ba ba gyai aga agbɔk mbe na ajiga aŋa mbe ba maa Tɔ mudee owɛ ni kpaa ezam mu kan wɛ mu sa kpam oleda ŋko sharan ko esha amek mu kan owɛ mu na go eze ba, tɔ eni kuma mu ya egya si ti pet cima shine yɔwenci ambe maa, mbe na gbee teke aweci kpaa ezam kpaa ezam ambe adaa ba ruwa mbe musu kpaa ezam oho mu musu si kpaa mu go nu kete amma mu ya musu ku ya ada anyi sa masu oweŋa sa kpaa ezam to eme ciki owɛ egya ni enyi ewe ko iyayuun owɛ awe eni enyaa ni eme adaa ko kuwa awe ni enyaa ni eme amaa to ka gani saka we eni nyaa ni na amaa to ka gani dole ne avɛ anjɔɔ wa ba we endokɔ domi awe ensheŋa awe ni enyaa ni so emu ya ambɔ mbons ambe ada ambɔ-mbɔm kpaa ezam kpaa ezam kpaa ezamkpaa ezam kama akwai aweci ema si nyi ele ne ambe ada saba riga ku sho ngawe su sho tɔ enshan aga efuba damuwa mu go we ekpan ezam ŋge mu amma anyi ne ni sa taba agya sut ba kama ama ni taba jee awa cetet emaje ma dara onyi ama ma wa loŋa cee owɛ enzhe oŋɔŋɔ a ko na ya no ba teka ma vɛ a ko onacɛ eni ko onacɛ kuba sho amɛk cecet owɛ nyi loŋ amaa ma ka loŋ owɛ kuma sa we na amfibi sa yen amba empaa mbe a je ede asibiti ba kuma sa we na anyi sa vɛ owani ee Beri embi bi je bete mbi kpaa enshe aga mbi je kpaa agge nɔ ba to a zhuru set sa vii set na mkpede wɛ ka vɔsa akpoo <hesitation> amaa ka set alacia akpo aŋet ocus egei ni domi eshe aga eshaŋ mbe a je vosa kpo ba eciya asu ba esuwe emgbe babu anyi sa zɛ se mbe ba sa vɛ to owani ee ŋai ekobo enje nara aweci mbee je aje kpaa enshe aga aje ciya ede wa ngenɔ evaru din ba to egya nu onyi kete su fi petci ni domi mba nga a ba cuwa ba cuwa ba anyi sa zɛ se mbe ba to enreshi si sete mbi di ku fu iriovɛ oŋke oba din dmin cuwa asu ba cuwa engbe baya ezek ba tɔ enu nyi ekatara mude ne ba musu she na anyi sa ze samu to ka emu su kpaa nane musu je sho ba, ko musu kpaa nane msusu sho to enshe aga oshang na avɔsa akpo oŋke nyi sa dee ni mu go nane musa vɔsa akpo eni tɔ ani see sa shirya i sa kpaa ezam ba ambe ni a teke na akpaa kpaa ezam kpaa ezam a kpaa ezam eke, owɛɛ ke nyi loŋ amaa ko nyi coŋ ba anyi sa yike ni abɔk ba shiya sa owɛ kavii tepo akpo ede adaa ka vii tep akpo edee tɔ mu ya <noise> in ezampe ede endeke avɛ gishi go egbam gbam gbam gbam ovɛ ezam amɛk musu yen amɛk mu, mu ko ocɛ kuma egya ewe nu onyi enva entat musu koocɛ sa she egyɛru to emu osakɔ ma mu go eze samu Amma musu ko ocɛ sa we egyɛru acɛ ambɔ mbɔnɔ ma musu gan ede aŋa mu ya esok edee goŋgo edee epan mbe aweci mbɔ sa beŋa abi eme agaa, ka ataŋasi agaa entanshe sa waki ba to shiyasa mu ya asak ambɔ mbɔnɔ must asak ambɔ-mbɔnɔ sa gyɛp evudu ba, ambɔ-mbɔnɔ kuma ne mbisi taba we anyi ba onyi sasi gyep evadus kami musu hankara saka ba ya evudu ni ka zek je oje ni domi eni sa gyep evudu ba. amma anyi ne kuma sa gyep evuduɔ saka ba ya waa kpaa hakuri domi akpaa enshe aga a set nu evudus evudus su gyo ŋama nani be amma onyi sa she evudu ba ko mu ci kpana ne nani sa taba kpaa ankuri ba wa nara re ee a kpaa ave anje ezɛɛ ende ave anje aze agishi kpaa nje to shiyasa mu ya ezam musu ya nje ne ba egba we ne elem ezam nyine mu je go eze ezam nyi ne mu je go eze ba amma egya e si fu eze ba anet ezam gaba kida ende osakɔ nu ocɛɛ endan onɔɔ saka kpaa onɔɔenciki avam <hesitation> uwani ema gani ovɛ ema si kpaa nɔ elaci obwo abwi annamu o dosi ejut mu shaŋ asu amɛ ciya ema ne ciya ma ne ciya ma ne to e kpaa ndɔkɔ din cue na se osakɔ egbekpa egap amma ocɛ oŋɔ ŋɔm wa gba ovɛ ba eni wa kpaa ovɛ nɔ eni wa ŋuna nɔ Eni. wa kpaa ovɛ eni wa ŋuna kuma egya egya egya sini efi efu efu <hesitation> ovɛ ovwei eba eŋet ana ezam, har musu ko ocɛ sawe ovɛp oo, mu kpo nu ma domi kap oŋke ne kami musu hankar ba mun mu we aŋgɔm muna mu kap egya kami musu ankara bete ocɛ ŋ sake je tepi avɛp eyoko agis eme amɛko musu ko odammuwa mu cu eyoks je fai <hesitation> ebuka bukata sa cɛ ba domi ocɛ nyine saka damuwa ni we saka lege vɛp ambe ada ni oda ogyɔ gan aga ozap oni obeŋa eshat onyi ni a shat domi egya ni shine mene osakɔ awe onyi gorgomiya na kap elam na fu aga alum ba amma ena si fu aga emba nikin je gois mu fam ange enje mu to ocɛ saka misali mi saka tot anuwa ago to eni fa a gishi je gyep ebwee na gishi gyep alehu nje elapiya shirya ozap oŋke ini, a gya egei ni to avuwa ago awɛna nu osako be wa gya saka shirya ozapo wa gyan egei ni o saka shirya ogya to ta gari iri oŋkee ku ce ji kzuze je kuze je, se onum oŋɔɔ nɔ <hesitation> owɛ na aa yaa aya mbi ze kpaa iri ove ŋkɛ endeke se owɛ yi yɛn ageran shanki aŋet ooo anet ozapɔ Amaa sa je yen ozapɔ ni gya ni ze eme avei, nyi ze eme avei eni eshee aga kpaa ni sa nyi egya oŋke su kpaa ba a tot ozap den onau se a je yen ozap ni gya kuma ni je vena avei eshe aga eshan a vena avei eni sa gani egya oŋke sa shaŋ a je vena aveis ba ashe owɛŋa ni shaŋke ageraŋ ayɔkɔ soo se ocɛɛ sa gishi sho se eshe aga we ekpaa se eni owɛɛ a zhuru tɛɛ ai to ozapɔ musu den oncuɔ nɔ baa ma je yen ageraŋ enshaŋki eyɔkɔ kamin naba anasara sa ti nu ocɛ je ngwaya abwaa enasara to tun dege onumpɔ awa ba ko enu ocɛɛ to eni ocɛɛ tun dege gyɔɔ sake tot ozap emgba enje eshat lo nu oŋke aweci mbɔ ba ko nu kuwe eze ko nu kuwe ebebe ko tot empaa mbe a gya aŋet engba to ka ai nde su we nga ma owɛ a kpaa ovɛ nku oze tunde ba ovɛ onke sa vɛ a pet amaa ba Ya wa kpaa mbe ambe je kpaa ebota a shat ambe sa je go eze enbota a shat. ah ka gani ka gani mu ya asak ambɔ mbono ba egei musu an karar mu go na avɛ emi kpo to ba egei ba ambɔ mbɔnɔ wa nai akpo ambɔ mbɔnɔ ambɔmbono a dai a kpo nu obk acɛ mbo vii ba ede anga musu sha bamu jima mu mu gan enfet musus ssha bamu enbut musu sho ba to shiasa mu ya ambɔɔmbɔnɔ egya sini ejara oje ne ekatara enje ele ke na domi dilili ewe enshe aga ambɔ mbono na set eset nan je to <hesitation> bisa nu ovɛ ezam kani musu kpaa ezam ba enba tabta osu nu gishi shaki shaki enje eshaki ba tɔ musu no kpaa ezam baa ewa we nwɛt na mu ba ewa ba ecekebi ewa we nwet na mu ba